Ta ɗati də, mya ɗa taa adə nɨngtə, gə sa ɗa, nasa taa a adɨ ɗə ha-nɨngtə, nagi hye gə waka ndye woye, ‘ye wuna dɨ woyo. kamən a kwoɗəsə karən nagi yahye gə ka taa a wa ɗəwse, saa ɓawa nɨngu kan, muɗə a ɗɨka nagi ya mya sɨ njyamwa ye dinga, a kɨɗa yedinga a gəsə a gi nda, hye muurə ɓa, nzaa hwoɗye sa sattni ɗa na sa taa adɨ ɗər ha-nɨngtə sɨnə anə sata ma ma mwora gə taadəw shi sɨsa fəra ta taa də te dɨ nda dɨ dəw, saa ɓa nɨngukan, she taa adɨ dərtɨrən tənə yo mbale sɨ-zɨmtə da hwodyi fyemye gətə gi ka ka koombə ojiyatə i fyemtə ke ya wa woyo karə, kala sɨ bwetə itii, i taa ‘ye hya wa woyo vor-ɓwa are karən mya naarən ta vu fɨkatə ka shi tɨfə ə ha-nɨngtə, kasa hubosa ɓa shinə kan hye gə ka nza ɗəltə a vɨratə, tənə ‘ye taa adɨ vu tɨrən, hangɨn ɗɨki, sa ɗa na sa sə. Sɨnə nə sɨnə ka satə ati, nagi hye muurə hwodyi nza hwodye ta ɗati də hya ɗa, hye sa ati taa dəw nə ɓa fləw meete, meete ɓa vu ha-nɨngtɨ a awa, nɨngu nagi ndo fərə nagi ya ha a ɓəngə, fəre nə də, nggi ɓa dəw she ɓa njwamwa yedinga, she yedina ɓa kɨɗu karən hanɨngte taa ɓa ɗaru kwotə, kwotə ɓyelə-ləng a zɨ mbwayi fərekəng-kəng ite taa a dɨ ɗəru kwotə, ito dɨ shi dɨ vor hubo ɓwara dyakɨn a ite ɓwaara ɓa mwora mwo dyale, wa a kwoɗəsə kan kwoɗasəti dyale, ta kiɗa yedisə ti də ta ɗɨməsəti də, ɓə she zə, wulee hanɨngte taa adɨvor də naasə taa adɨ və-ɓwaarakowtə kəngkəng ngga adɨ muɗə aɗɨka shingɨn sə tənə ɗɨki, nagi ya hye mba ɗɨm tə a ɗɨməamba shee kat agə karən a mba gɨnətə agə karə a hye ɗwongə sɨti-dwattə, hye ɗwo ɗwongə hubosa a shinə ta ɗati ɗə hya ɗa a ha-nɨngu ka shee, ɗɨm te hye gə kaarə, maa ɓa ta ɗɨmti kan. Maa ɓa, ɓagə ka ha-nɨng tə a pirgu, agəsə ngaa vɨra ɓəngəntɨ nə vɨra ji-koombe hye nə ka dɨmtə hye nə ka nagi ndəsə hya mba mbatə a sa ati a həmnə njiyanə a lɨ kəw ji-ɓwesɨtə, ji-gyelmbutə, ‘ye ɓa wa gbal zɨmtə a hwoɗəw, ta mbə da gə kananee ka zərgi shi hashe ɓa, bəngra, ɓə shezə, agəsə, maa ɓa ta ɗɨmti kan ya pan sɨne woyi disərən, nda muɗə nagi ndo haa, a nda dɨ mwo, ta ama dəɓa sat tən, ta ama ɗə ɓa dɨkan a ati mba gye, naasə kanyi naasə wa tya hasə ngga hasə ɓəgən <hesitation> hye ɓə dɨ niyo a na ɗasɨ mwarashe ka ɗasɨ-hashe adɨ bəng mye ɗɨmtə tam karən, gə ka fyanəng hya paa ɓwaara ɓə ɓə, bə kəwtɨ-haa ta asə də ta ama də dɨ gira hag nəngɨn ta ama də gbal-zɨmtə kangə nəngɨn dɨ girarəng, dɨ gira saɓa bəngrəng shezə ɓəgən ɗɨmtə nədə pepetə nə də, ta she hubo ta shinati ka pepetɨngɨn ka dɨm pepetɨngɨn, hya paa ɓwaara sɨne a hwodan ada hya a hwodanada akinə. Nda a shinə ɓwanra adɨ pirə a toson, mee ɗarən fyem bag fyemə pepe, shintə a kwo shitə shi, nda mba shintə a shinə sə satə atitaa, ɗɨmtɨ vɨratə naasə gɨnə tə a ɗarən pepetə ya woyo hya pa ɓwara sɨne ɓə gɨnə ɓə gɨnə nii ɗɨmtə nee kan ta shee sɨtɨ-dwatt kan, sɨne ɨli gə nda mbwa dɨ mbwa nda ɓə dɨmə a lɨwa hawa pitə ta pii ta lɨwa hawo myentə ɗton ɗɨki də shee nee də iye taa adi vərdər əni shi sadə nə anə satə adɨ shingɨn adi muɗə aɗɨka, shingɨn adɨ zə kəw agə kaaru-kaaru a nzaa sa a vɨrantə, baa adi və ha-nɨngte kəni-kəni, a vor zɨ mbwayi fəre kəng-kəng naasə fəre ɓyelong vər zɨ bəye ɓyeləng ha-ningtɨ dyale, mya dɨ ɗɨmtɨrə a haka həmɨmiye həmɨnpwa sɨnə kal-kal ɓa vu nza ɗwoltə nda vu nza ha-nɨngtə, nza pepetə, ite hya gə, hubosa ɓa shinə. Hye gə ka nza pepetə, a nagi ndosə a hye dɨ ɗa ha-nɨngte ma adɨ ɗɨmə dɨ haka həmɨnpwa, kotə i kaaru-kaaru ti, kotə dɨ muɗɨ muɗɨ, ɗɨka, nagi nda ndyeyinga, ɓwaare ɓa mwora, gə nza fyem te hye dɨ nza kaarəni a ati gə ɗɨm taa, naasə ɗɨm gɨnə vɨrangnə, shingɨn sə adɨ niyo anaa ji ɨl həmnə, həmnə nza həmnə ɓəgəntɨnə, həmnə nzaa nzaa njiya nza ɓagəntɨnə ɓwaara ɓa dɨma, gə ɗɨmtɨd an, ndi ɓa ɗər həmnə maase a ɗɨmə sheza ɓwaare hananang nee tuuwi kan ɓwaaredɨ ha-nɨngte gɨnətə naasə taa ada vərdə kwətə kəng kəng, nggawa muuɗə a ɗɨka naasə ngga adɨ muɗə a zəkəw <hesitation> amba tɨ nza sa a vɨratə. səngɨn sə ɗɨki ya peyo ka ɓwaara, naasə ya gə nzə ɗɨm ti hye gə ka gɨnətə, a haa nza nza saa kwaha <hesitation> pas ɓa mwora, imi gɨnale nə ta mwo a shi sɨsa ɓa shea zə hya ɨlə gə kɨla hye ɗɨm imi ka ɗɨm tɨdəw, ka taa dəw, kat ta kwora, ta vuu beetə. Hang sə ɓa'o hubosa, hya niyo a naarən tənə ɓa, ta dɨmti kaarən ta shee, ta gɨnə vɨrati kaarən, ɓə mɨnə ɗa mbaleerən, g mba asə shee a kəru, hya peyo ka ma gɨnətɨdəw ɓa vuu-njiya hya ɗər viya a dər zərgi njiya a ɗər hee som-som ɗər nggɨrngɨme, nagi sɨ taa, nagi sɨ-dyamse hye ɗərtɨrən ta ɗa zərgi sɨ-fyaune, meeta nəwka fyaunə kɨrkɨre ta gonta ta vuu fɨkatə, tana, ta gonta ta vuu fɨkatə ta ndukoda, ɓə shezə <hesitation> shinə kat ta dɨ pɨrə a pwa a vu ɗəltɨ dan ta ɗati də hya ɗa haaɨ hanɨngu a nɨngu a muɗə a zɨɗə shinə nə ‘ye ɗɨki, tənə ‘ye nadɨ naarən, tənə she ɗɨki nasa ɗɨmtə naasa gɨnətə, taa, aadɨ vu ha nɨngtɨ kaaru-kaaru tə ngga dɨ vu hantagte ɓa muɗə a zəkəw a mbatɨ nza sa a vɨratə səngtu səa ɗɨkə fyanəng ha nɨngtɨ she je a dɨ ɗa, hye na nze nee dɨ ɗase ka pirpire ka ha nɨngtə hya na nze a haa wozətə, nze ɓa ɗɨm wozətə <hesitation> ka ndyeyingɨn jii aahana gbɨntədarən ta wozə ha ɓa nɨngə ɓwaara. Nze a dɨ ga bəgə sɨ-zɨmtə myemti gə nɨngɨɨ wozətə bə she zə mbale haanə, hya gə ka gɨnətə, hye gə, hye pee taa, hye pee ɗɨmto, ɓwaare ɓa sɨkara, hye ta gi ka haa-nɨngtə tən ta ɗəw she haa ɓawa nɨngu kaarə hye ɗwəngərən mbale minə, mbale shinə sə taa aa dɨ vu-tɨrən ta nza din nza kaary kaary, ta shi nagi ta ɓa vu ɓagə ɗəng mbak mbak i, zɨ ɓəti kəng kəng aa ati ɓa muɗə azə mbatə, agəsə ɓəgən hya niyo vɨra wanetə nzata vɨra. Ji-koombe, hya ɨlə ati hye ɗər peepetə, hye ɗər ha-nɨngtə ɓə shezə, hya a ati, nagi ndo nanɨngti nə hya mbarə a ɗər tɨrə hanɨngtɨ, zɨm sɨ-fyemye, kala sɨ-fyemye bwe sɨ-ɓwetə i, fyemye i, dyamse, i i, taa dɨma tə wakee ɓwaare, mya nəw ka dɨrmatə, mya nəw